Sahi alfan bikan wahid kan ma wafaq tiqalidannas walla aadatum sahi bilga inda yani darar bidurral mujtama, kanja fi waqit yani ma munasib, walla ma muʼaʼim ba humma shuqulum almasshin be da la budda min alfan bilga sahi inda darar bennas alla alfan da.